<hesitation> Nyimpa a oedzi m'abrabɔ mu akotsen paa yɛ a mehwɛ no eyɛ me maame a ɔwo m'. <hesitation> Saintsir nye dɛ ɔyɛ obi a ɔannkɔ skuul da naaso ɔwoo hɛn no so na ahokyer wɔ hɔ. Egya egya tse ase so na nhwɛe no ɔnntsen no ho biara nso maame yi tumi <noise> etum edzi paa dze hɛn ne nyinaa akokɔ skuul ema a modzi- obia ewie suapɔn ma ma odzi hɛn ekyir mpo a - robowie. Yehia biibia na yɛkakyerɛ maame yi a ɔk- ɔdze ma hɛn eso yehu hɛn anyɛnkofo afofor a nka hɔn efiefie ibi wɔ hɔ naaso hɔn <noise> abrabɔ ayeyɛ basaa <noise> mbrɛ asɛm si a <noise> hɛn maame yi ɔ - ɔk - ɔtaa hɛn ekyir nadze no ɔabɛyɛ <noise> nyimpa bi mehwɛ no do bɔ me <noise> bra papaapa.